וויזוי מ'באקומט א וויזע צו קענען גיין צו א וו- אנדערע פלאץ. <hesitation> מ'קען אראפפארן צו די <hesitation> עמבעסי פון די אנדערע פלאץ און מאכן- <hesitation> אויספילן א אפליקאציע און מאכן בילדער- אלעס וואס מ'דארף צו קענען באקומען א וויזע. אפאר מאל קען מען עס אויך טוהן אויף די אינטערנעט.